Que me dispensi con querencia, que no se ni en que día estó a vivil i que quandu puea le convidu a un café o a unas galimbas.